A in ntakú ku ntakú nastayó yatakeéyo nastayo ini ve'é nastayo nu ma ma kucha'an taka kuáyo yuan ka'amuyo xi nu sa'ayo jin yuan kajatiunyo taka ntaku jina'ayo te kuni ja nastayo yatakeéyo ñua kua kañuva'ayo ntiyo ka ñuva'a ntaku jina'ayo nu ma nastayo yatake'e yo nastayo inive'eé yuan nu kajatiunyo ntaku jinaáyo.